روسی ثقافتچ تشکیل چِھ اکہٕ آمرانہ طرز فکر سۭتۍ گژھان، لہذا نسلن درمیان تعلقات تہٕ چِھ احترام تہٕ تعریف سۭتۍ تشکیل یوان کرنہٕ۔ روسی ثقافت چِھ غأر انفرادی۔ اکھ مشہوٗر روٗسی وَنُن چُھ، "کانٛہہ چُھ نہٕ مٲدانہِ جنٛگس منٛز سِپاہی آسان۔"